Kuejt janë më të ndjeshëm dhe reaktiv ndaj stimujve mjedisorë te ajdhur, të cilët kanë tedhéncë të jenë më koç e gurë dhe matur. Kio është një veçori që shpissu interpretohet, gabimisht, si ngadalësi ose mungesë inteligjence.